Mi l'avìu da bëzogn dë 'na man ënvece ti ses andait via, l'as pa dame 'na man, l'eru ün mument dificil e l'avìu propi da bëzogn dë cuaidün ch'a m'deisa ch'a m'giüteisa e ënvece ti ses andazne via e ades l'ai ancura pi d'chadèl che lon che l'avìu prima, ses propo pa stait brau, grazie